Karazana saosy an: misy ny saosy bechamel a, misy ny saosy blanche a, misy ny saosy pistasy a, de misy a ny saosy tomaty, ny saosy tomaty monko zany tegna matetiky hoe ampiasagnay aty, de <hesitation> fagnanaovanay ananjy an, foasana tomaty igny de rapegna de saotena aminà menaka de atao sira, ataonao zegny ingrendient gne tianao atao amignanjy.